तुरही में हावा फुके से होठो के कशकर बंद करल जाच्छे। हावा बाहर ना निकले एकर खातिर निकलते समय होठो। को कशकर बंद करके कमपन करल जाच्छे जीव के नोक। के घुमाकर गरजन जैसन धोनी निकरल जाच्छे जीव के पिछला। नोक का इस्तमाल करके उला को पर्ति धोनित करल जाच्छे। तुरही में हावा फुकने से कमपन होखल पैदा द्वारा धोनी बनच्छे।